Vina tinana jani xhinali kalanchí, temino nu nunchi'a la janitolonchi, ninakani tolonchí kixli lilate lakenchi luté, lakenchi chí ajo, lakenchi chilakin, telakenxhi ñíi nakuixlo telate lakenchí mino ñuu lavii teno iyuu meyu telite genxo xhivila que la queso anchivina anuña ndú, konina kuxlo x <hesitation> ninoná telate kanchinxi telancha i iin, tekaxo la queso iin ya'á kuii, ya'á kuii teyeni yexo'o, xhinakulonta kalanchí nunion ya'a.